A pel mana papait nina a tarai dia patia, pi dia vaboina pa diat tara kaongo. Bari a tutana i kaongo, tele ke pina bol pa tara malmalapang na tawa, na pit guegue para mana ikika dawai dara a pipil, a karangon, a mana puia ka mana di vatangia mara ingilis a lemon grass, <noise> io namur dia vung taria ta nam ra a a dis, kukuvei dukduk kum papa ma tavana pulaget, namur dia vuduve tar nam ra malmalapang ba malmalapang tut ken nam ra mana mapina dawai, una ruka paia, togo ari una ruka paia, una kairene ba na papalum dekdek tara kidoloina pa la pakam. Io namur una ongor pa me, una mome pa am taika malmalapang na tawa, malmalapang na tawa ka, kir bulang una vung tovana magit tana ma una mome nom ra malmalapang togo ina tun ra inoam, pina namur na maravut para kaongo pina langalanga ra inoam, io ba ipar una tele <noise> ke bulung pa una pait ra mana popolum dari ra <hesitation> gora mana Malmalapang na nian, una vung para boro tara nian, namur una ian ia. Ba una ian ia una kairana ba, na tun ra balam, iori ba na tun ra balam, na malvue nam ra kaunga ba nam ra longalongo, pi na vairap uve pi namur, una aruka bulu una kakap na uvu bulu, ma una loun bulu ma una lagar, go rae da ngarau iga pi a marasin iga tara pal na mait, kir da nunuk pi data tikan irai dari atika nagnagunan, a marasin ibuka liklikun ati nagnagunan, ma pi kadat ta tiken vurvurbit ma dat pipit papa ra mana magit, aumana diat ti manga burut iga ma kada mana nilaun dia vana, pi dia vana pal na mait, io oro pal na mait bulong una tia kiki, a nurse na irop tadap u pana tia tabar u dania pina tabar u ma to boina magit nina pina lagar ma, ma na tabariu ka mara amox, tabariuka mara panadol kana ingtar u ka ma, nam ra mait kir na irop dodovot tina irop tara pakam boko, ma pa una paitia ta mana magit ati nagnagunan pi una kairana bulu,

<noise> Amana mapina dawai nina dat ta iaian nia, ba bula ari da mait dat ta pakana me pi dat ta ian pa dat ta mome pa ia, una kairana ba una lagar iat, io pi nina kara mana dawai una gire bulbule paia dari a mapi na pawpaw, a pipil, a karongon, a mapi na muli go parika ra mana magit go, iki ka na lua ta dat ma dat da tiken iat pal na mait, pata mana pakana, kir pi diat na nunuk mulai pi nam ra mana magit, pi dat ta titiken ararai mulai, ari ba da vana pal na mait bulong tomana pakana mana magit kiri, vaninara, pi dat ta kulia dat ta tulvue dat ba avet ta vana boko boko ma, ningene ba oari ba nomo ra wik, avet ta lilikun pi avet ta kukul, io dari ba dat ta loun dawe to nom ra vana wik nom, pi diat ta pait valar paia pi dat ta nunur ta ra luluai ba iga vavaki, iga vaki ra mana magit ure dat ura ra mana varvakai nina dia papait ta ma uro bulung ra mait,